Maro koa gny karaza fia haiko ny manavak'azy. Ohatry hoe misy zao gn'akio. Gn'akio zao misy vombony, mihina fia avao koa, misy gn'amboramasaky, misy gny kabo, la misy koa gny geba, mahalogy, misy gny kotsetseky, vatritra, ao koa gny dadezo, regarega. Maro gny karaza fia haintena roahy.